أول حاجة نبدأ نفكر في الأحداث اللي صارو وتعداو ونجم نحاول نشوف كيفاش نبدل والا نستغل الفرصة باش نبدل حاجات بسيطة اللي فاتوني وينجموا يفيدوني أكثر، مثلًا نحاول نعدل اختياراتي في المشاريع في ال <hesitation> أو الأمور اللي كانت ما كانتش في مصلحتي ونحاول نحطها في مصلحتي، ثاني حاجة نقدر نستغل المعرفة باش نكون مستعد لحاجات غير متوقعة صارت الجمعة الفايتة كما اجتماع والا قرار يلزمني يكون حاظر فيه أكثر.